Tulõkistutusautit om vaja tulõkaihodõ kistutamisõs. Sääl pääl ummaq kõik massinaq ja vooliguq ja esikiq vesi, midä tuu jaos vaja om.